<noise> ne ngutsꞌaung kaung kunji lo ke kunji bu'us pues manaung ma'ey ngumje kon ku'uey y nguljus y kua kupu tuey tanam y ngutsꞌaung lo ke kuba'u ni'ia nejeiñ jai mba nia l'ey kunji pues kupu batsajau bali maey make butsajau ne ne ngumje chixi maey matsajau napu y bum'ujul kon bum'ujul kon lapay y lo ke bupeje mi'ia rapu y bali mas batꞌei kje nga nga jaise kua mananaung majes nanuy para nuy l'ey manakei nanauy y si mut siu kutuet kat re kul'us pus kupu ya si liji nda nguntsꞌaung pues kupu maey ya tsajaik li batseje pa ke lakejet mi'ia y kupu kutam ngja kupu se kua bumang nanaung manaey manatsajau nda ngumje mapaut kon re kuey kuey lapay maey <noise> kon baey matsajau re kuey y kupu kua laey lanaung kiajay lo ne napu nguntsaung de kun'ia nejeiñ de de kujuay se n'ia l'ey y loke kunji limi ngja kupu maey manaung. <noise> <noise> buen rapu nts'aung se kunji bꞌaus kuando rama manamey es ngum'au <noise> ngumajau niljiañ napu kunju kujupu rama limi y kanda de kaung buen ndeu mas kiajai kuando majau re pikie limi si limi napu ngum'au pero chiu ya kujui nan'ia ya ni pe mbu mes kuando kuma ndimi nimi ne mapa mi'ia rapu nguang lo ke es rapu ndutsꞌaung mi'ia ndau chiumani el ke ndutu'u si limi y rapu kiajai pues sin si kupu stinjia tsajaut rapu ngum'au limy pues kiajai pues re pu nduts'aung si likiajam butsa'u porke kunji ba'us y rapu kara ndtsa'aung se niat l'eik kunji'ia pes rapu mi'ia rinyiji limi l'ey kunji'ia pus rapu skara lambu y kara yino ri'i'ik rapu rapu ndutsꞌaung pus ngja mbu batsa'au pero mas lo ke limi kunji chiu mani kuni ya kasi ndaljung por mapa pero los ke o los ke bumjey si ki'jai karat l'en kuande em bali bumjei y lo ke nip mbajau pues ya nip mbajau rapu ya ljeun pero lo ke limi kuando lik'iajam limi majau pikie kujupu rama lim'i bali ndutsꞌaung limi ku nda nimbiu ke lumey pues bali baets. Y el ke bupai pues ba'en karat se ripi ripi lu'ueik o si no ma kandaung el ke makataung pus ba'ep kupu stinjia rapu ndatsꞌaung se kunjia'ia baus kaung ius per chiu mani ya kasi ndaljung porke ya nimi manday mapa ndu'u rapu ndtsꞌaung chiu lo ke limi mas es rapu ndatsꞌaung se ni'iat l'ey re kareik naljaung <noise> kua se bumang bunun pues kupu lataung pero chiu mani pues rapu re mas limi ke de lo ke kaung tumem kunji'ia ya nipep limin.